Arroz dako dakena tinana dakena ti ajo tinaki dukuxa dakena nó no arroz no kuinina ná ko kue un arroz ta dakena tinana kue tedoxa kadakuana arroz kuxhii té ñatú nadá antuxa nakena, <hesitation> perejil xu kuxa nakena no arroz.